Zerô, folo amby zato, rôpolo amby roanjato, telopolo amby telonjato, efapolo amby efajato, dimapolo amby dimanjato, enipolo amby eninjato, fitopolo amby fitonjato, valopolo amby valonjato, <hesitation> sivifolo amby sivinjato.